जुष इभी रात भी पोदो। तो रातिक सबसे जादा भीउजी रो कोटे और भीरेयि। और जुष रातिक कोली भोकम भी आओ तो सेओ सबसे आगे भीरेई और कोटे मीडो। और जनवर मीडो पे हो।